هفضل ان انا اكون موسيقار مشهور, لان انا بحب الموسيقى وبحب الفن وبحب ان انا اسمع موسيقى كتير, فاننا لو كنت موسيقارة مشهورة فا دا بالنسبالى <hesitation> هيكون ح-حاجة تفرحنى وتبسطنى